المواضيع اللي ديما ماذابيا نهدر فيها وت- تعجبني ياسر معنتها نشتي نسمعها خاصة أكثر نسمعها، هي مواضيع تاريخيه تاع التاريخ، <hesitation> على الأقل مولاي يسمع التاريخ يتعلم يتعلم ال- الشي الحاضر ويتعلم حتى المستقبل تتعلم تعرف تقرا حتى المستقبل، تقرا التاريخ، وتحيا التاريخ وتحيا القصة، القصة وين ما كانت حيوهالي.